Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar. sar, sar po galis, sar po bap, sar po kwan, sar po fir, sar po pet, sar po. pimi, sar po pobap, sar po pokun, sar po pofar, tekbap, tekbap po gaklis, tekbap po bap, tekbap po kwan, tekbap po fir, tekbap po pet, tekbap po pimi, tekbap po pobap, tekbap po pokun, tekbap po pofar, tekkwan. tekkwan po galis, tekkwan po bap, tekkwan po kwan, tekkwan po fir, tekkwan po pet, tekkwan po pimi, tekkwan po pobap, tekkwan po pokun, tekkwan po pofar, tekfir, tekfir po gaklis, tekfir po bap, tekfir po fir, tekfir po pet, tekfir po pimi, tekfir po pobap, tekfir po pokun, tekfir po pofar, tekpet, tekpet po gaklis, tekpet po bap, tekpet po kwan, tekpet po fir, tekpet po pet, tekpet po pimi, tekpet po pobap, tekpet po pokun, Tekpet po pofar, tekpimi, tekpimi po gaklis, tekpimi po bap. tekpimi po kwan, tekpimi po fir, tekpimi po pet, tekpimi po pimi, tekpimi po pobap, tekpimi po pokun, tekpimimi po pofar, tekpobap, tekpobap po galis, tekpobap po bap, tekpobap po kwan, tekpobap po fir, tekpobap po pet, tekpobap po pimi, tekpobap po pobap, tekpobap po pokun, tekpobap po pofar, tekpokun, tekpokun po gaklis, tekpokun po bap, tekpokun po kwan, tekpokun po fir, tekpokun po pet, tekpokunpo pimi, tekpokun po pobap, tekpokun po pokun, tekpokun po pofar, tekpofar. tekpofar po gaklis, tekpofar po gak, tekpofar po bap, tekpofar po kwan, tekpofar po fir, tekpofar po pet, tekpofar po pimi, tekpofar po pobap, tekpofar pokun, tekpofar po pofar, ɗali